Gne finj- i fisingeragnan'ny tao nahaterahako tiako zashy da izy aloha da miavaka ka, mba hasaiko aby eka aloha io namako io, <hesitation> mba hagnatrika ny hagnatrika amignao aby, <hesitation> mahandro sakafo isan-karazagny zashy mba io sy fohagnitegna isan'andro io, da mandeha ame toeragna sy hania an-dragno koa zashy ny amign'io fa mba ame toeragny miavaky, ame ville agn'any, akoa za izy nania agnazy mba hoe amign'ny magnano piscine aby zay sy raha tiako, da mandraigny jusqu'a hariva iahy da amignao avao magnano fety.